ابناء عمي بنات عماتي اربعة وبنات عمي عنده تلث ولد وبنتين وعمي الاخ عنده خمس ولد وعماتي اثنين عدهم على اربع ولد باربع بنات